من أحلى <noise> الورود والزهرات اللي شفتها هي زهرة اللوتس شفتها في بركة صغيرة <hesitation> في الحديقة في حديقة عامة، واللي فات كان إنه منظرها فات منظرها إن هي جدا يعطيك منظر إحساس بالراحة والجمال وجمال الطبيعة واجد طبعا وأني من عشاق الورد والزهر.